Wakkati to lesdi Singapo kam ɗum laatake ko ɗum wiiyata tropique kam kanko ɓeɗon mari leɗɗeji baafe hiɓe ɗon mari ndiyanji ɗuɗɗi